<noise> Nde eo <noise> i ka <noise> velo <noise> ty Soatoavy <noise> ty Maha <noise> olombelogne; <noise> tsy magnahy zay. <noise>